nako ngoji pokonya menurut ngoji nanga takdir manege atau jodoh manege bisa wa rubah yaitu dema cara wo usaha, nako ua wo berdoa karena ngone kan de ngana deng nga- a agama islam harus wo- wo perbanyak berdoa dan menurut ngoji, takdir manege jou a- atu- atur jug a atur oka, jadi kembali lagi de ngone nanga diri, ngo- ngone ino, nako mau ngone nanga bobaingi wo jodoh nako wo mau de nanga pas- pasangan atau nanga bobaingi manege angkia wo usaha, pokonya dema jalan satu satunya pokonya w- wo berdoa de wo berusaha manege, jika wo wo berdoa de wo usaha pasti nanga jodoh i kurtu ua, pokonya sesuai dema ketentuan atau takdir yang ma jou daku a- atur oka, soko manege.